א בולדאוזער איז א גרויסער מאשין וואס טוט ארומרוקן שמוץ און גרויסע שטיינער זיי האבן א גרויסע בלעיד פון פארנט וואס שטופט זאכן מיט א שטארקע קראפט עס טוט אויפרייניגן פלעצער פון בויען אדער נאך צאמווארפן א בנין ווען עס איז פארהאן אסאך אנגעלייגטע שמוץ פון די צוווארפענע בנין.